די חיות וואס איך ווייס קענען לויפן זייער שנעל איז טשיטאס און ס'גיבט זיי א שאנס צו לויפן און כאפן די חי וואס זיי ווילן נאך פאר יענער קען אוועקלויפן און ס'העלט זיי אסאך ארויס מיט עסן.